Bu, chacho, estu sí mo-lo sabemus! Burgañus paquí tenemus pandiquiera. I avian las redis en soltandu el su hilu essi mostosu. Tamién es verdá que los burgañus no te creas que t'avían redis mu aparentis comu essas que se vein paí peru, amus, que la custión de queal entallaus alos fínfanus i las moscas la tienin polo craru. Assínque paquí, i más ara nel branu, alos burgañus los respetamus porque mos quitan de bichinus d'estus enreosus i tapocu no mos molestan, que se quean mu tranquilus palos sus rinconis.